Ny voanakazo sy legioma, ny voankazo sy de fantatry ny olo amignay agny loatra zagny, zafady de nonie io, da gny e legioma zagny izy de ao koa ny radis regny, sy raha loatra regny de sy da haign'olo <hesitation> amignay agny.